komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld fjöllum við um plastbann í Evrópu heyrum af áhrifum lúpínu á Íslandi segjum frá kaffihúsi þar sem starfsmenn tala bara táknmál og fáum

um fyrsta vetrardag ég heiti Ingibjörg og nú verða sagðar

í Evrópu er búið að samþykkja bann við mörgum tegundum af einnota plastvörum til þess að minnka plastmengun í sjó bannið var samþykkt á

á Evrópuþinginu í síðustu viku í reglunum kemur líka fram að reynt verði að draga úr framleiðslu á ýmsum vörum úr plasti átta milljarðar tonna af plasti hafa verið framleiddir á um sextíu og fimm árum fjórir milljarðar bara í Evrópu það þarf að minnka framleiðsluna svo plast hætti að rata út í sjó Evrópuráðið lagði bannið til í maí fimm hundruð sjötíu og eitt þingmaður Evrópuþingsins greiddi atkvæði með því í síðustu

viku og fimmtíu og þrjú á móti bannið tekur ekki gildi alveg strax en vonandi fljótlega og ekki seinna en árið tvö þúsund tuttugu og eitt bannið nær til einnota

og hluta á borð við plasthnífapör og fleira það hjálpar til við að minnka plastmengun í sjónum við getum auðvitað öll lagt okkar af mörkum og keypt minna af einnota plasti ýmislegt bendir til að útbreiðsla lúpínu og annars gróðurs sem henni fylgir margfaldist á næstu áratugum

kemur fram í nýrri skýrslu Náttúrufræðistofnunar um áhrif plöntu sem kallast

lúpína er jurt sem hefur mjög einkennandi blá eða fjólublá blóm sem vaxa í stilk jurtin var flutt inn fyrir rúmlega hundrað árum meðal annars gert til að rannsaka hvaða plöntur og tré gætu vaxið á Íslandi hún hefur verið víða notuð til landgræðslu til að undirbúa jarðveg fyrir tré en margar

breiðast mjög hratt út hefur breiðst mikið út á friðuðum svæðum um allt land síðustu áratugi og vísindamenn segja að hún geti dreift sér á miklu stærra svæði þá geta orðið breytingar á gróðurfari og svæðum þar sem dýr búa bandarískt táknmál er eina tungumálið sem talað er á kaffihúsi sem var opnað í Washington í Bandaríkjunum á dögunum

allir starfsmenn kaffihússins eru annaðhvort heyrnarlausir eða heyrnarskertir en öllum er að sjálfsögðu velkomið að kaupa sér kaffi hvort sem þeir heyra eða ekki

í Bandaríkjunum sögðust vera mjög ánægð með þetta framtak starfsfólkið er líka ánægt með að geta tjáð sig á móðurmáli sínu í vinnunni á laugardaginn var fyrsti vetrardagur og við ætlum aðeins að kynna okkur nánar hvað felst í því eins og nafnið gefur til kynna markar fyrsti vetrardagur upphaf vetursins samkvæmt gömlu íslensku tímatali byrjar veturinn á laugardegi sumarið byrjar alltaf á fimmtudegi og sá dagur kallast sumardagurinn fyrsti sumrinu lýkur svo eftir tuttugu og sex vikur á miðvikudegi og þess vegna eru tveir dagar þar til veturinn byrjar formlega dagarnir þarna mitt á milli eru kallaðir veturnætur samkvæmt gamalli hjátrú gat fólk spáð í framtíðina haft samband við framliðna og dýr gátu talað þessa daga norrænt fólk á miðöldum hélt oft veislur fyrsta vetrardag og um veturnætur til dæmis brúðkaup þá var yfirleitt mikið til af mat og drykk eftir uppskeru og sláturtíð í gamla daga notaði fólk oft náttúruna til að spá fyrir um komu

það boðaði til dæmis harðan vetur ef mýs grófu holur snemma árs og leituðu skjóls í húsum það sama gilti ef fuglar hópuðust snemma hausts heimilum fólks ef berjaspretta var góð var það boði um að mikill snjór yrði um veturinn fólk taldi sig líka geta spáð fyrir um vetrarveðrið með því að rýna í himininn á veturna sést eða braut á himni sem inniheldur ótal sólkerfi og við köllum vetrarbraut

deildi á dögunum myndbandi af því þegar hann hitti vinalegan sel selurinn virtist kunna vel við

kafarinn var ánægður með selskapinn og sagði í gríni að selurinn hefði líka athugað hvort búnaðurinn væri ekki örugglega rétt stilltur